Bun ma weyi a o zun nii tuan, wema, oyi wa arra owa dɛba bie muu wara to'o zun mu.